Mbii ku ret ɗikin ku ti ka man ngurum, ɗang ka man cin ɗik ku ni, ni a mbii ɗess. Pee kat ni ka man cin mu nguni, ɓe ɗi ret. Kat ka mbaa ka lap ni, ɓe yi ni ka riga ni ka man cin mini ndeeni. Waa ku ret ku ti ka man ngurum ɗang ka man cin ɗik ku ni ɗi, a ku ni ka naa nguni, en ka mang. Mat mini, ɗom en ka. Cin mini, nji nga kɨ en ka. Yakal cirem shwar mini, nji nga kɨ en ka. Yakal cirem naa yit mini, ret nga. Ɓe cirem ngurum ku ret ti ka man, dang ka man cin ɗik kuni ni, ni ku kyeen ku ti ka man nguni riret. Kat ka man tul mini weet. Mee se tul ni, ni a ku ɨ'ank. Ɓe kat ɗang ni ka man tul ni, ɓe ɗi ɓam ka ku kat ka mbaa ka lap ni. Pak mee tul ni mop Baa mop man kar njep ni muw. Ku kat ka mbaa ka lap yi ɗik, ɓe pak, ɗiku teer a kokor. Pak ɗi put a wat. Pak mop, a ku mop le cirem ku bis. Ɓe ɗi ɓam an ku kat naa man nguni. A man cirem tul ku put ɗi. A man ɓwaan ku put ɗi. Ɓe ɗi ret an yi poo en ku ɗang a man kɨ lap reep ni. Pee koo yi a laa reep ku kat ɗeng man tul mu kwee nguwoot met muw, ɓe ɗang ki ɗik ni kyek, ɓe a cirm ndeeni a ku lee ɗimu kat teer lu mop gakal kɨ yil. Teer lu ɗi gakal kɨ yil, a pee cirem ɗik ku njiraap ku wuyaa mop ɗi kang kɨ mee kakal ar kyek ɓe mop cin. A pee cirem ɗik ku njiraap ku wuyaa mop kang kɨ mee pee shwa mos kyek, ɓe mop cin. Kuret ni a ku kat nje wuyaa ni mop le shut lee. Ɗang kat mop a mu poo naan, ɓe mop pee mang pan riret ti mop tal ɗi koo ɗeng tul ni tong kus mop. Ɓe mop tal poo mee shaar tu ku mop pee yil kɨshak ku reep ndee ni. Ka kat reep nde a rang an ee? Ka kat tul mu mop a rang an ee? Ka kat pikin ni mop a rang ee? Ka kat ɓwaan mu mop a rang ee? Mopa mu kyel or aa? Mop a cirem ku ret aa? Mop a cirem ku bis ee? Ɓe ka naa mop pee kat ciin ku ɗi ɓam mop ku kat kwaamop mbaa cin tul mut. <noise> Mop tong tul mut, mop pee tong a tul ku ret. Ɓe kwaan, ku ret an a ku kat a mang pan pwet <noise> ti a takar ɗi riret ɗang a tong kɨ lap nɨmat, ɓe ɗi ɓam an. Pee takar ni riret ni, a ni a sokɨkyeen, a ni a ɓal kaa, a ni a wal shak, a ni a ɗak yil. Pee weet yi ku ret, ɓe shee a tul. Weet tong kɨshak kuret, ɓe shee a tul. Kat tul wat, ɓe tul ndeeni ɗi yaa mang mwaan met. Ɓe ɗi wul kɨpee ku ɗi wat yil ɗi weet